अगर मै घरे हुँ आउ दिनके खानाके तहिन ५ मिनेट किल बचल हे कह्लेसे मै हलुवा पकैमु। कहिक कह्लेस तिती हलुवा स्वास्थ्यके हिसाबले बढिया आउ पेटफे भर जिता तभी मारे मै हलुवा पकैमु।